El desidratamientu hondea col'augua delos comestiblis, i en sin augua, las baterias i hongus no puein pulal al su gustu. Estu alonga muchu la vida aparenti delos comestiblis. I se puei hazel colos tomatis, colos pimientus, colos higus, que pa essu es que tenemus passeras, qu'es un espetáculu el vel las callis delos puebrus a acaberus d'abostu tupías conas passeras. I essi golol a higu secu qu'es el golol del branu!